Fijirde nde ɓurmi yiɗde fof ko fijirde fugo koyngel, ɗum woni baloŋ. Ngati so mbeɗa fijira ɗum mbeɗa weltoo no feewi. Ɓanndu am ina softa hen. Kadi ko huunde nde mi tampataa fijirde ɗum haa e ndaarde ɗum fof.